Ngofa kene nena kalu ona jau hp lau se ona uni vidio toma hp gena lau anggena lau angge ngone karo ona oyo me maya rewa, ngone sulo ona balajar me ona maya rewa, kalo sulo oyo se balajar maya rewa ne, akan hoga se ona goga